Davlatning shaxsiy xulq-atvorni tartibga solishdagi roli chegaralangan bo'lishi kerak, chunki insonlar o'z erkinliklariga ega. Biroq, davlat xavfsizlik, adolat va umumiy farovonlik uchun ba'zi qoidalarni belgilashi kerak, masalan, jinoyat va sog'liqni saqlash masalalarida.